Injo nakke sampang la tinro a beh nakke intu nu hebbere ja tinroa, rapa'na ulungku di di paklungang a iya beh tinro ma jari injo nakke tinro ku <hesitation> sekitar <hesitation> normal delapa jam biasa to' i ruang jang samang riek ku haju akrerang tangnga bangngi jadi lohe, samang lohe kendala injo samang kurang i jang anungku kurangi tinro ku, samang riek ku jama anjama tugas ka riek atau lampa a peretemuang <hesitation> biasa injo maing injo <hesitation> pakunjoa riek jamang tapi biasa nu mangngang metokki do beh mangngang ki iya nu hekbere mento'ki tinro nakke iya beh injoa nakua urangku kau inni samang tinro ko nu nganu ko iya rapa' na ulungnu iya tiro nu ka iyaminjo lohe aktivitas, lohe jamang-jamang injo do lampa maki sikola lampa maki anjama jadi injo samang ambaunga beh ta biasa to' a injo samang mbaungki ka sinarrang ki do e anre mo na ki sembayang mo samang nganu ki ta biasa injo ka kunjo to' jaki karena hp kunjo to' jaki ta tinro, ta' biasa injo hp a mami nontong tania gitte jadi anu mento' maki Jadi beh, pada mento' mi injo nakua injo sumpae pakniki, injo paknikia biasa to' <hesitation> bangngi pi na aktif <hesitation> gitte injo pakunjo tokki bangngi pi na ki angnganu <hesitation> ammiti mange-mange jadi akrerang ki isse jadi injo anua <hesitation> apasse <hesitation> katinroanga injo biasa to' urangku injo langsung to' injo mae nakua <hesitation> lampa maki tinro deh biasa to' nakke to' ji ngerangi kaleng ku <hesitation> takduddu a inni lampa a tinro atau injo samang wattu-wattu tinro <hesitation> samang maingi lohoro beh hattala kalia intu matayya biasa to'ja iya do <hesitation> kulle to' ji di anu, kulle to' jaki biasa to' ja tinro allo, biasa to' anre jadi anu mami